Be do lara himbe ngam be vowai larugo himbe. To be lari himbe sai be haidina masin, bedo lista gite bedo hultiri ngam ta himbe nanga be dilla yaha ta'a ko'e mabbe. Be yida larugo himbe sam ngam be hulan.